Vani ayu'a chi costumbre ndañoxa importante kunja nja kunde xa'a iin ni iin ña'a ndeku xaini xa'na, naxaoña naxa'a yikaña nuu nuu tu inka te kanja xin nu nutunka nutunka inka tijika ñia ndekuxinu nuu xuka'a este, he xanakuiti nde'e he nixana yunjan hotexaneni xata kutu njan nuu xate makuchi te tunjixan maxajaiyo, njajio iin nayivi njana'a muchacha ngente este kuenxa kinda chi maxuxi kiño'o honrate kii problema kii pleito kiyonjan ande yuu njein te in kui yanjó ikuu yukande koni ka'a naxa'a na comportamiento este muchacha yende nikude ha tendeni chinakuxe he keki kii tontode kii, kii pleito xokua uha ho delicado.